भोषिक येरदारी चढ करून संवाळय आनी चढ विश्वासांत घेवपसरकी असता। भोषिक येरदारिखातीर चढ वेळ लागु येता गाड्येपारस पण ते चढ सोयिचेण। भोषिक येरदारी वापरा हो जातेय जनका सोयसाकर आनी परवाड़पी परयाय जावंक शकता। ते भयार भोषिक येरदारी गाड़ी चालवपयाखातीर लक्ष केंद्रित खर्चे पारस येरदारिचया वेळार विश्व। वचपाच व संगीत आयकूनपाची संध मळून येता। ताशेंच रस्तेयर गाड्यांचो आकडो उनो करपाक शकतात आनी कार्बोन उतड़ाजन उणे करपाक शकतात। महुन्न हो चढ सायंसुसंगत आशो पर्याय आसून येता। येरदारी गारादी ऊनी भोषिक येरदारी'चो वापरा करून रस्तेयर गाड्यांचो आकडो उनो करपाक तुमी मजयता। करुंग शकतात जका लगून येरदारिची गारादी ऊनी करपाक मजयता जावंक शकता।